Biye wa zuna ba zaponɛra un yi bɛ vuru ho karate ho karate lo ba zaponɛra se <hesitation> arm marsial cururu mibini ho ba zaponɛra na wa mamu wa ma mube besosi a we defan ote a fi fuwo ma dane ma bese'a zeneraleman aba zaponɛra a a zeni'a ba nicoza ma mu beso si